Duebiasa, <noise> esia, du, duenum, anan, enum, ebien, dubiako, akron, esuon, hwee, du a- duanan, duebien, ebiasa, kor na awɔtwe.